Somani sira, ngana guiri khoumba, khoumba. da guiri feinda feinda nda guiri tacko, tacko nda guiri gnatou, gnatou gnani rémou mpo léguéré. Yougou nkha kara euuuhh mamadou, mamadou nda guiri samba, samba nda guiri demba. demba nda guiri yoro, yoro nda guiri paté, paté nkhayani fo léguéré. Yo moyiyé ké kha kara, soma abada akénŋa angana khara khayiya, akhayoundou kounta kilé mbata parsskayani fo fana, an mpana na ya, an mpana nguéni alanta fo guébé tounou siring, léminé ké khante fo guébé tounou, khoumba ngana ri, khoumba gnani fo gotonté gna, parssekeu ando soma ké angari baganditi kilou béni. agami moyi, khoumba kéganari ado feinda ndo koutou kou, anti bagandini ti kén kilé. Ay khoy agnimé gua khara fofo guéni fo fana gna, an agangaba ante gnana fo moyinté, kou béni ga baka kougna moyini yo. A ganguébé, kananké ké gana moyi, issou moyina wala kananké ké gana gna moyimbéli, moyimbélakhou ké khémpéné kananké ké bana ayigo nda yakharé nthiou. Yo djikou nkha kara angani mara, marandi mokhossiré. Kananké kégui méré méré mokhessiréssou, koutou koussou méréna kho i guidé ké mokho. Guidé ké yimé gana khoro ayandémana lémounou kou méré mokhoŋa. Iméré mokho kégua sirono parsskayimé siré gnani yo. Kha rémou nta bana, rémé yogo am <hesitation> ama tonŋa an kité ŋa guéme tonŋa an kité ŋa djikou kéfosso nthiouy gnanéy anagni anké nthiara ama ké djikou khanou danŋa, anda lémou koussoumara assou méré mokho nthiré gnani mais allah da kha bangandi koundougna ati méréné mokho tana inta toŋonankité kouna ngaba gnana rémou mpo léguéré gna iganta kana sarana. Fo léguérou kou inta kanaŋa, passka nkha béguéni ikhanouyé kéya mpoumoundina makha angui wala ti linŋou ŋa, inakhossi bona makha, kéyani inta bana méré mokho. Yigou khassa lémé, ado lémina lémé inta bana. Lémina lémé, ina marna mokhssiréya, kha yougoukhassa lémé, atina aya ni fo léguéré, aray gnana fabé ké téré amdéme guémé ré rémé doumbé, aganari kén ŋwori ta, ana wakhandiniya, lémé ké, allah gami fi makhmi yilémakha aray gnana djikou bourgoumé, passke fofogalinŋe léminé ké danŋ yougoukhassé kéni kéngna wala makha, angama gama mouli aray gnana woutoundana, aray gnana tarana béyli djikou sou ga linŋa rémé ké danŋa ana linŋa danŋa ante mouliga mamandini yo léminan lémé nkén nkha. Am gobe makhay fina, ay fini kita kékén nkha iguobo nŋa makhaya, kéné léguéré gna, intabanono méré mokho. Lémina lémé ké mérénŋa sirone dinanti yougkhassa lémé ké, yougkhassa lémé ké ana wala ti yiméya passkeu atina ayani fo léguéré, kébéga linŋa da ana kégna débérini. Kha soron nkha nti bana, yougkhasso yogoniy i romou marna méré mokhossiré, yougkhasso yogoni kha ini wala ti yimé ya kébéga linŋi da.